Ny karazana fanatanjahantena fantatro indray an: Misy ny lomano an, misy ny azakazaka an, misy ny taingina bisikileta, misy ny <hesitation> baolina kitra, ny basikety an, misy ny <hesitation> baolina lavalava na rigby, misy ny tsipy kanetibe, misy ny karate, ny judo.